zéro, zéro virgule cinq, areky, areky virgule cinq, aroa, deux virgule cinq, telo, trois virgule cinq, efatra, quatre virgule cinq, dimy, cinq virgule cinq, enigna, six virgule cinq, fito, sept virgule cinq, valo, huit virgule cinq, sivy, neuf virgule cinq, folo